قیچي له فلز څخه د دوو وزرو او دو لاستو لرونکې وسیله ده چې د بیلابیلو شیانو د پرې کولو لپاره ترې کار اخیستل کیګي. <hesitation> عموماً موږ د قیچي دواړه وزرونه <hesitation> په مناسب شي باندې چې غواړو قیچي یې کو ایږدو او د قیچي دواړه لاستي په لاس کې نیسو او فشار پرې ورولو، تر څو هغه څه قیچي کړي. د بیلګې په ډول که هغه کاغذ واوسیګي، که هغه ټوټه واوسیګي او یا هم ویښتان او یا هم ونو شاخچې.